په نظریه کې دا ممکنه ښکاري. خو عملي کېدل یې ډېر ګران وي. هر هېواد بېلابېل ارزښتونه او شرایط لري. یوه پریکړه کېدای سي ځینې ملتونه خوښ نه کړي. مثلاً د چاپېریال ساتنې قوانین یا اقتصادي تړونونه. خو د بشري حقونو یا سولې په برخه کې یووالي ممکن دی. د ګډو ګټو پر اساس ګډې پریکړې عملي کېدای سي.